gen rop kunon niii nuwo nokono nibiyo wuni toro kwap kwapsir kino kwapsir rop kwapsir kunong kwapsir nii kwapsir nuwo kwapsir nokono kwapsir wuni kwapsir toro kunorob, kunorob sur kino kunorob sur rop kunorob sur ni kunorob sur kunon kunorob sir nii kunorob sur nuwo kunorob sur nokono kunorob sur wuni kunorob sur toro kunokunon, kunokunon sur kino kunokunon sir rop kunokunon sir kunon kunokunon sir nii kunokunon sir nuwo kunokunon sir nokono kunokunon sur nibiyo, kuno kunon sur wuni kunokunon sur toro kunni kunni sur kino kunni sur rop kunni sur kunon kunni sur ni kunni sur nuwo kunni sur nokono kunni sur nibiyo kunni sur wuni kunni sur toro kunnuwo kunnuwo sur siko kunnuwo sur rop kunnuwo sur kunon kunnuwo sur nii kunno sur nuwo kunnuwo sur nokono Kunni yi nibiyo, kunna yi wuni, kunni yi wuni, kunni yi toro, kunnuwo daidai, kunnuwo sur kino, kunnuwo sur rop, kunnuwo sur kunon, kunnuwo sur nii, kunno sur nuwo, kunnuwo sur nokono, kunnuwo sur nibiyo, kunnuwo sur wuni, kunnuwo sir toro, kun nokono daidai, kun nokono yi kino, kunnokono yi rop, kunnokono yi kunon, kunnokono yi nii, kunnokono yi nuwo, kunnokono yi nokono, kunnokono yi nibiyo, kunnokono yi wuni, kunnokono yi toro, kun nokoko kunnibiyo daidai, kunnibiyo yi kino, kunnibiyo yi rop, kunnibiyo yi kunon, kunnibiyo yi nii, kinnibiyo yi nuwo, kunnibiyo yi nokono. Kunnibiyo yi nokono, kunnibiyo yi nibiyo, kunnibiyo yi wuni, kunnibiyo yi toro, kun wuni daidai sai kun wuni yi kino kunwuni yi rop kunwuni yi kunong kunwuni yi nii kunwuni yi nuwo kunwuni yi nibiyo kunwuni yi wuni kunwuni yi toro kuntoro daidai sei kuntoro yi kino kuntoro yi rop kuntoro yi kunong kuntoro yi nii kuntoro yi nuwo kuntoro yi nokono kuntoro yi nibiyo kuntoro yi wuni kuntoro yi toro won